Oime tikuiajiva, oime (pausa) kaovipegua, tikui avevae, mani locro, i espesova pasta crema, caldo, jarevi kando tï vae jae jokuae yandepuere yaesa